ก็ต้องชอบกรุงเทพมากกว่าเพราะกรุงเทพฯมีขนส่งมวลชนมีขนส่งสาธารณะที่ ต่างจังหวัดไม่มีเลย เพราะระบบต่างจังหวัดไม่มีเลย บางจังหวัดคือมันไม่มีเลยจริงจริง เดินทางต่างต่างต้องใช้รถตัวเองหรือว่าใช้รถคนอื่นมันไม่มีทางให้เราเดินทางเองได้โดยที่เราไม่มีรถเลยดันนั้นกรุงเทพอย่างน้อยก็ดีกว่าในแง่นี้ในบริบทนี้

นอน นอนทั้งวัน เพราะหนึ่งวันนี้ไม่พอที่จะออกไปเที่ยวหรือจะออกไปทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราว ดังนั้นเนื่องจากเราเรานอนไม่พอระหว่างสัปดาห์มากมาก เราคิดว่าถ้ามีเวลาว่างหนึ่งวันเต็ม นอน นอนอย่างเดียว นอนมันทั้งวัน